Leeso koo gadoore huunde wonta ɗon nde ɗum fukkortoo, to jemma waɗii koo ñalawma, ammaa e ɗum ɓuri fukkoraaki-nde jemma, ngam ɗaanaaki. Gadoore, kayre e ɗum waɗira-nde e jamɗe, e leɗɗe, e ko nanndi e non.